ممكن اكتر لغه بعرف اتكلم بيها دلوقتي طبعا هي اللغه الانجليزيه ااااا طبعا بكلم بيها مع العملا بتوعي لأن انا ساعات بشتغل كتير اوي مع عملا أجانب ااا بس اتعلمتها بقالي تلت سنين وبعرف اتكلم فيها بطلاقه شويه